Gan chen om te jan ruia, an lau ben cheng veaw an ni tsoan, gan thil soi thei tsu. Gan an ina gan vakal anga emo, gan fon anga emo te poa thei mea, ju tian tsoan gan res soi dur tsu, gan ina naupang le khazir lai te an oma ni emo. Pui ting putar le pitar to dam lau te an om tsoan, i zaan a rey toa mut te an du china, tia nga an lau ben cheng tsoan. Mut te ahar do na, tsu tsu kan va siu fia dur an ni va tinrim ker lau in, va tinrim khad tsoan, an ma ni poka an lau tinrim vea thea. Tsoan tsu an thil lom hun <hesitation> lai te poa lau ni thea, tsoo ang tsoan khatakin i an sia theam dur ang ten kan tasoi dur an ni, tsoan alat lai feo lau an ni pey tsoan, nga ve pota. An be rey deo an ni tsoan, thea vasoi dur an ni, atan du mi in te an hea, <hesitation> ma ni right te an nei vea veka tsoo vang tsoan, ke ma ni zokpo tsoan fiim khur duwin <hesitation> fel fai takin fel duwin kan tasoi dur an ni.